Hay! anao zany freranakay karaha te te anisany reny olo mpanoratra boky reny. Ah, zany ndraiky aloha kiasy e bakeo anao kaofa manoratra io boky io aparitao ao anaty boky ao jiaby culturantsika bôka andrefandrefa aty leroa am'zay io hain'olo jiaby Madagasikara eto, bravo leroa fa tohizo fa mety e.